Umri koo wasesirie, muntu lazima upunguze nguruu, na ngozi ikavaa yikuunjiree, ukavaa woondomeera vii na udalia yaani kusina muelekeo ufyuka utavanii hamna nakuchala vyo udahala.